M-mọm mfi nto emen orok ne je nairdot, so, uso onme am ert ert ertin ye obazi una umyi ni ga enom je asi odo nzamani itme ne yam esami asi obazi ne uzama uboni uda ni ga ishi ubi gang, so wa uso omne enyi ni esa mi.